ah nuyu ibrahim, əmda yawuya a kunuk usur, nətla a kunuk usur, nədvə kəra a kunu usur, da usur nəji har i barno kwari nəjji i sakkwato kwari nən katau barno, kwari nani i bauchi. amma dək libiya nunju naskə kəra. na jlami tamba. nabi wana, ni va wana nənʒu da nalga da usur amma gada jləbəkəja a kunuk bade, a kunək ngarchənnanai nənbata nani lai mama dək wudək nalgi da usur na kati i dambam, nəm bata bai, gada kəm? gada a liyau tiba nika na əmda nənja. daga yayatka, babatka, sai kuma mabətənja dadanka bai. kwari jləbətkəja jləbəne babi bəlan jləbək daten bena jləbək tanu bai. bada kəm, kəjlamu be bəlan bini əmda a laugagi datltigi idəka talhigi ma to aeki bəlanna koda yanegi va lakan, gi va law i kəma yaye gi vaikon akau, don fi babi dgayagi atiyau fi be babu yatlte kaʒani, katlti kaʒaniyi amba natagi i kəma. amma indai ya lawana yaiko ako bini to tabbas yim gadi yan kaffi ili gadibe babu ya bati əlbəta adatki bai, nkau gəma karas, kararkəm karas gadak kajlabi, dək jlbibe ya jləbi əmdabe bebi ya bau mama wunək- wuni na jlami mangakchən, əmda bebi yabau gada kəba duniya əmda be yabou gada kəkata garʒəki ma, yim gadi ʒa fiʒa pəlatu da amətki bi ko fi amətki ʒa aʒubini biya kəti fi gamas. gadauʒa ya kunuk əmdanni kuli kuli bai wana jləbi dakchi. kuli kuli kuli bai wuna jləbi dakchi. fi kuli batkwani wunajlabi dakchi. fi baksu ʒa batkwani wuna wuna wunakti kunawun. wuna jlabifi fi babu <hesitation> kəma fiba satuk kwana a satubai. iri kəndau atəye fi babu koda əmdikau gi ki vajlumu bəlambinia laula yagi, ya dugwe kuli da dugwai kuli bai, gafa gadini har gəna əmda təmbagi gadakəm? gada əmda taʒənigi lallai fiba gi va jlumu kəno fa bəlanbai. sabo gada kənkano, ən nən jlamu kəra, tabbas nən jlamu amma nən bata vərabai gada jləbətka nai kunuk a usur, ni va puma kuva dək lallai usur daja, koda kəʒəyini ma gi əmdi kawai, na ʒənama tabbas ni əmdə kawai amma nifa nən kəda dunu nan na jlabi a kəmak afi kəndi bam. təna afəka ne dək rawa doli najlaba a kəmari. gada kəm, gada nə jlabu a kəma afətkaneni tabbas iyne kəmani yuba uktlenani a jləmiya yadda be nəjlami afətkanai. amma tanau na lawi afətkanai aci dək rawa aci a kunək kawai ni naʒəni gada nəmba duniya, nəmbo fiba baba nəmboba nəsku kəra, nənji kəma na nalwi nalmədak ʒmcho aʒubai a kaʒananai, kwari amdi datltija adak dəpəpənkənau lallai teka əmdi baby a kəmani kajtu ka karfati lallai achi a kəmani achi a ʒənegi jirai achi a dawhagi i dələp be babu ko da aci aʒu bai ya gəfu uktlini, ya gəfu mabətini, uktli metki, əmbabe babu wun ga jlaba daleci də kaʒi gade ba da kaʒi sarən ba. iri kənduno koda əmda dugu əmda va jlamək da latki kə jlamu fi baksau əmdi na aʒonau bai amma əmdi gadina anayi koda mabə tənibai anayi <hesitation> anayi gap chakai taʒənigi 'wanai awu kada də kadagi va jləmi fa bəlan bai, gadakəm, gadak dalaben nən ʒəmu indai ya lawani gi va lawaʒa yalka kəmanini to a məskati kaiki akoni, fi ba adga yagi atəba her atəba nerbii yaye giʒa vagi yaikoni doline ya ya dalmakfe babi bəlan, bəlanu kwari kaskunai adau gadakəm, gada ka dalini jluwutki kak duniya dək jluwutki kak bati libe baba gwani i masgai